Iserekari, ulungi twetwita mbivi ulungi twita nonu, twita mbivi ikinu kiki pavulyasi. Papo tuta mbivi pavulyasi, pavunonu upwirya pala poapo umwina navanino, pala twita inonu, uwira nae akala ikama iuwajali nyavanine, ujungi maa ngapate apo wuna atie <hesitation> wu <hesitation> viki. Wakati saa mukuta ikula wampi ijungi, ikula wampi iju ileke uwoneke itukumbula, wadikile ikikitumbu, ikitumbu une wei nikitumbu wakati ikitumbu kulu kunsada ukadele nakyo, <hesitation> <noise> kunsana ukanele nakyo, lakini ilele iktumbu kihumie ndagu, <hesitation> kiumie ndagu syukula sivumpie utumpiwe, tutie umpe kura tutie kumbe koti kulu ulye. Umwene inokwa kweli <noise> twita hata bwana, ino iwa sisalau. <noise> Uwona ita u- ilya ikitu tukumbulu ukati ikula utwampie ijungu. Lakini unkaka nilino une ikukusalau ikukuvika asiu ulimunu, <hesitation> woni ikuvika asiu ullimunu wakati twevanu tumpe ikula juu, kumbe twita ukutu koti kula, tuwumbe po- tunkupa ukulya, tukumpu ukurya ukuita kotikula lakini ilebe kutikabile namavoko, atie <hesitation> unye. Ikenda ukunnoko ukutukada nibasikeli nipikipiki, nimutu ukakolile, ukutu- ikutusalau <noise> twevanine.